Nai bula sanahulu dua ia biasa hataholi kristen ala rayakan natal nai tanggal duahulu ha dua hulu lima boema hataholi la luma ala kerja hadaoe leleo petani la sele hade no tao osi no ala selw hata fe'ek.